ندوي بالعربية والليبية والانجليزية نحبهم على خاطر يعاونوني نتواصل مع الناس من ثقافات مختلفة سواء من كل العالم لان اللغة الانجليزية له هي لغة وسيط يعني تكون بين- بينك وبين الجنسيات التانية اللي ميعرفوش مثلا لي لغتك ولا انت متجدرش تعرف لغتهم ولا تتعلمها الانجليزية هي الوسيط